<hesitation> Izy io zany misy fitaratra io misy tanan'ny laolo bôka nihinana manga bakany mipetaka amin'ny fitaratra eo, mipetaka eo mintsy dian'ny tanany io, basy izy io kôfa hanadio izy io le- lemondemo e! _x000D_ Asivosivo ranon-tsavony tsainky chifon io bakeo; sasanao anazy; bakeo kobaninao, basy iny tonga de mangilatra hitany tsara mintsy babakon-dohanao bakeo.